One mai aku'n gah laseng danong ute eme one mbaru dami eme lebi kat one mai sua leso gah toe ngance hang. Pengaru gah ute situ leng keta banger de ga agu todo taung manga apa bakok bakok sot haer jamur's. Danong gah aku ngoeng keta hang ute saung ndaeng, manga keta daku ca pengalaman ho gah hang ute saung ndaeng leso ho pande'r, t- tapi gah ali kat na'a sua leso's laku saung ndaeng situ banger's taung's gah todo taung jamur's nitu. Rugi kat kaku le mama du hitu ge e ali toe hang kat ute situ pe. Akhir du hitu gah oke's ute situ teing kat ela's poli hitu gah. Perna kole ce leso'n gah mama daku gah pande liha gah ute picai. Ute picai so'o ge baang pande diha gah na'a kat's liha one tacu. Toe bae lata ce mbaru gah poli hia pande ute, lorong nggitu ute situ liha gah na'a terus toe ma ata hang. Jadi'n gah sua leso wa gah hitu po bae lami nggo'o manga ute bone'n tacu ho, pas lelo nggo ole kaling nggo ga banger's ute so'o gah. Eme nggo hang kole's ute so lite gah pasti tite beti tuka menceret kat ta sadis.